شوف، أول شي يعني بشيك على الواي فاي في الجوال إذا مطفا بشغله، وإذا الواي فاي شغال، لكن مرة ما في نت بشيك على الراوتر والله. إذا، الواي فاي مطفي بشغله، لكن لو الواي فاي شغال بشيك على الاشتراك عاد حج النت. يمكن يكون خلص، إنتهى ومدري إيش.